لو ما كنت إنسان، خيروني إني أكون طائر يوم من الأيام! اختار إني أكون النورس، لأن النورس مرة اشوفه طائر حلو أبيظ، يوقف على البحار, <hesitation> يكون هادي جدا، يكون مرة شكلة حلو ما يصطاد <hesitation> الطيور إللي مثله.